कपड़ों पर लग्यीं चेन मां छ्वटा-छ्वटा छ्वटा-छ्वटा खांचा व्हंदन अर तूं खांचूं ते ज्वो ज्वोड़दि क्वो चि? जेते हम मथि खीचदन। तेते ब्वोल्दन स्प्रोकेट, अंग्रेजी मां। हिंदी मां, नॉर्मल मां हम चेन ब्वोलदन। त जब हम चेन ते मथि खींचदन, त सि छ्वोटा छ्वोटा खांचा आपस मां जुड़ी जंदन। तणें मां चेन बंद ह्वे जंदि। जब हम तीं चेन ते मूड़ी करदन, त ज्वो सि छ्वटा छ्वटा खांचा व्हंदन, सि आपस मां खुलि जंदन। यमण्ये मां चेन काम करदि।